باش تقرا المزيد من الكتب لازم نغتنم الفرصة قبل ما تروح ترقد ترفد كتاب و تقرا شوية منها ترقد منها تقرا.